<hesitation> yekuāā iyo iyo ñaña iyo ñaña iyo te eh <hesitation> ve'ei kene'ei chonso, kene'ei kurriso, kene'ei chivaso, kene'ei taka ye naá, kene'ei taka chitií taka eh <hesitation> ye <hesitation> ye jueñi, ye <hesitation> ye rrindi, ye yeei chonso yeei taka ye chitií na xi iyo orei, iyo orei keei te taka ye naá eh <hesitation> kijlei malda taka yekuāā.